لو كان جي لازم عليا اعيش في الصحراء. راني بش ندي معايا اول حاجه كهرباء وندي معايا تليفون ،ندي معي شارجور بشنشرجر تلفوني وندي معي الماكله ولا شي حاجه نغرسها ونكثر من ماء وهذوك الصوالح متل الشكولا والشيبس وهذوك الصوالح وبالو معاهم